Buéno̱ rí arrós rá mí. Na̱ni̱méjúnꞌ ikhúún rí sópá, <hesitation> na̱tsijijiaꞌ gi̱nii rí arrós, ndawáá a̱ꞌkhui̱ rá, na̱tsuwa̱a̱ꞌla iyooꞌ, na̱rigu má ríꞌkhui̱ sartíi̱n xkui̱ rá. A̱ꞌkhui̱ rí na̱xi̱ꞌñáꞌ aséíté <hesitation> na̱ra̱khuáá má arrós xúꞌkhui̱ rá. A̱ꞌkhui̱ rí na̱ra̱khuáá chímba̱a̱ mágá, numuu rí mi̱gu̱ꞌ jma̱a ríꞌkhui̱ rá, na̱rtaxi̱ na̱rtaxi̱ má xkui̱ rá, jma̱a mbá chálá. <hesitation> yáá ríndo̱o rí yáá nigu̱ꞌ má <hesitation> arrós ríꞌkhui̱ rá, na̱nu̱ ra̱mbu̱ xúꞌkhui̱ rá, na̱ra̱khuáá má mágá, ájú má ikhí mbu̱júúꞌ, na̱nu̱ xúꞌkhui̱ rá. Yáá wámbó ne̱nu̱ rá, po yáá na̱xi̱ꞌñáꞌ má iyooꞌ náa̱ꞌ arrós xúꞌkhui̱ rá. Na̱níŋúꞌ má mbá mbaxngaa wáa̱ rído̱o̱ rí nda̱yo̱o̱ rí wáma iyooꞌ rá. <hesitation> a̱ꞌkhui̱ rí nda̱yo̱o̱ mú rí niꞌga̱a̱ má xúꞌkhui̱ rá. Mí mu rí niꞌga̱a̱ rá, yáá na̱rígúu̱la, i̱ndóó mú ndayóo̱ꞌ xóóꞌ, na̱ni̱i̱la i̱chájínꞌ iyooꞌ. Ikhaa ríꞌkhui̱ rí arrós ja rá. rí sópá ja rá mí. O̱ra̱ rí i̱mba̱ rá, rígá na̱ni̱ má iyooꞌ arrós mangaa, pero rí ma̱ga̱nꞌ jma̱a ma̱ga̱nꞌ iyooꞌ ja rá. I̱mba̱ rá, rí na̱ni̱ gúwuunꞌ mangaa, na̱rígu má naꞌga̱a̱ mangaa, yáá mú rí niꞌga̱a̱ má arrós rá, na̱ra̱khuáá má súká xkui̱ rá, o̱ na̱xi̱ꞌñáꞌ yaꞌdú buꞌ, a̱khui̱ rí naꞌni gúwuunꞌ xkui̱ rá. Mú rí yáá niꞌga̱a̱ má wénú, nigaꞌjá má jma̱a yaꞌdú rá, yáá wénú má xúꞌkhui̱ rá. Na̱rígúu̱la má naxa̱a̱la ma̱ga̱nꞌ xkui̱ rá.